देखो सा हुकम मना सहरर मैं जन-जन प्रकार री होटल हुआ है। वणा सभी मैं रात भर रेवणा री किम्मत अलग-अलग हुआ है। जत्री बड़ी होटल बातरो ज्यादा पय्यो लागे और जत्री छोटी होटल वट्टा जत्रा कम पया लगगे वता। फाइव स्टार की होटल मैं दस हजार सा लेकर पचास हजार री किम्मत हुआ है। छोटी होटल मैं पांच सौ सा दो हजार तक हुआ है अन्न वास्ता अलग अलग होटल री अलग-अलग कीमत हुआ है।